Náu lénti lémo dál siangda. Ní chu awasam hi liutukta ní chu ni ámasabérchan dál kané pota ngái engang dál ngé emiagpónise chan chuchu kan engé kan tianfai pota ngái até na chan lung tete ondá. Chan kamiká tui vota silfá idónta ní chu ktiam kan nói ngá vui nite vui tungte kan nói tiritlang puita chan kan nói xóxan tui kan mamóza tulang ká hi até ní chukuka latén pitirá emobila ángá típó atí téi tá. Chan engé aré xúká ré tuitúan ángé tuit kapsu atá rá awat kaps men télang ténita. Chan gesa rédéu kan tsónga, gesa kan tsóngta, chan kamiká tém áp míntséng kan tsóng pota, chan hé adó chan akántéitá kamiká é purún vár tém kamkáng lé trínta, chan tsí nén kan télá, chan engé tsí té, tsí lóa bó hei, engé spáisei até chan atí tá ngá duruté áng télta, chan garlic powder de kan télá kamiká nátéshká ái atí tuísuatá atí.